Menurutku e <hesitation> wang penteng berkuliah tu karne kan pendidikan tu sangat sangat penteng ontok kedepan e ontok pokok e ontok an apelagi ye kan la nikah kan apelagi betine ontok anak anak e kan pasti penteng pulek wang kuliah tu kan dak dak segalek e kan harus ini dem itu kan harus begawe yang penteng kan kitek kuliah tu tujuan tu bukan ontok gawean yang lemak bae tujuan yang pertamo kan pasti ontok gawean yang ng yang lemak teros e teros kitek kan ontok nyari ilmu pulek otomatis kan e tujuan kuliah tu ontok nyari ilmu teros ontok dapat pekerjaan yang bajik cek tu kan yang lemak terus ontok pulek ontok masa depan lah inti e maken kitek dak susah ontok nyari gawean men kitek ade pendidikan ade gelar kan otomatis kan e <hesitation> pasti gawean kitek kan bajik dak perlu nak ke utan utan cak wang dulu dulu kan men dak kuliah kan otomatis gawek e kan ke utan utan cak tu kan cak motong para cak itu kan cak ini ape tu cak <hesitation> uang bangunan bangun rumah cak itu kan kuli cak tu kan men tobok kuliah kan eh <hesitation> otomatis begawek tu lemak cak tu bajik pacak di kantor pacak di mane tergantong di jurusan kitek pulek yang kitek ambek sih tapi menorotku e sangat sangat penteng sih kuliah tu pacak pokok e pacak apolagi ontok betine men kedepane kan men e belaki teros ade anak kan otomatis anak e men ade pr men ade tugas kitek pacak bantu dak harus kitek e seteros e tu kan ape tu nanye nanye dengan gurue atau kitek ini les les ontok anak kitek kitek kan pacak men kitek kuliah kan otomatis ade ilmu pasti kitek pacak lah ngerjo e